Pues nicon, <hesitation> canah quiemah, canah quiemah sieua. Uo ompa itmococouah o canah quiemah aratona pa miestle de moyo aleves tona uo pa miestle de <hesitation> ittohtosqueh tehuan oncan mietztle quemeh horita cateh quemeh <hesitation> ipan nin mietzmeh tlen vitzeh, siegua uo aveces ompa cahsie cocolistli uo cahsi cocolistli mococuah porque oncah miestli tona levis, o oncan miestle siegua ompa mopatlah motehua tocuerpo <hesitation> amo quipeya quemeh demerouac aveces tuna, aveces siegua uo tocuerpo ompa tejuan ticahahsih cocolistli. Tocohcocouah tinochtin uno tlacamo titzohtzonpeleuih, totzohtzonpilievih uan moniqui tiasqueh can mierco para topahtisqueh.